nok la'eu sul nok lemale' lem rang amai nah memang yah dong hngui nan yah dong hngui taman yah karna yah lak lemale' dei deh la'eu yah

Nai ceh meton papah dut ayok siu hnai. Siu hnai ena, weik pipi siu lako ai, pi mai lalam ai, ndin siu ai belngung- belngung tah, am nah edeng ai maeet hnep pipi lek arai yai

Colour that I like red, black and dark colour.

Lem aweeng amai nan aa ketua kampung nok nan arai parap mrai lle', nan arai parap miton aro nok wei' ngan papah nok am parap on ai' lem aweeng.

papah dut bank parap arok ligit ek selamat hnung lem bank nei on deh mup sin arai am arai parap tok tok alak sin hnung mesti deh lak lek non sebab arai ngeluar sin ai

Lok lun mrar nok atol ngan sungneu bruung lem Aweng ek ai tabei nnoi am deh nan hnong Matai nah deh, lun mrar ai

Erau nok plabi wik wan amai bangsa Saban yeh neh dung laa'k, abin non, masa lun panai padi, neh siu hrah lun wan Saban, nan deh alak hasil deh

Kai pah yah lak minot pasal mwal nai, wei aeu laan ek mwal nai.arai mwal awit, arai mwal aka, nah nok wei laan arai ai wea.

kai sik masa atau sik peluang nan ek belajar breu um ek lak belajar papah dut um memimpin lem lun um neh sik la'an ek abin ndeh abin lak ek tolong tolong um lem lun um bangsa amei abin masih teh lok bangsa amei nok am nan um am nan um beltak sekola malah lok tah lun amai nok perlu meningkatkan um pendapatan deh khasnya dari segi pertanian lun lun lun lun tana' nai

Kai ceh lak miton, kan wei laan ek dong luar maak atau ek wei laan dong lem maak??Am tah yah pahat, kai siu pelcen, plooq et laan arai dong lem maak, kai hnep wei laan arai dong lem maak.

ek wan anak sekola weik la'an ek deh kai deh parap mai sekola adiu adiu kai deh weik lek deh mei adiu adiu on deh sin amai nok marat nai

Kai lah e’ik lak lek lem ayok ceh e’ik mesti meton Sik lemlun nok lek ceh ai dei teh e’ik parap lek ai ceh lem lun nonah memang yeh palai ngen ceh lah dei teh yeh parap ma di’ek lem ayok ceh pah

tabat tabat lun alam nok kot nan lem ayo' lun eek, amai masih mat tabat akar ul, kai amai maet atak' nah tabat amai man

Pei' nok paling wei' dan cik ya nah Pei' arol, paling bersih dan pleno.

Sekola nok pi nan amai belajar yah nah arat sekola bel ei sekola menengah sing sekola bel ta'ak.

babeh lun mral nok pi wan elah ai yeh neh deh mrai wan madik nah lun lem lun nok adik erat deh lem lun nok mai sewa deh jadi kudut lun mral ai jadi sik nah dei parap aa madik atol atol aaa aa adat aweng adat bangsa nah lem lun nok adik ai

Ek mat ligit lem bungma amai, supaya ek minet-minet yah, supaya amai am parap tut si ligit lem ma' amai.

If you want to ask about the weather, the weather is good, sometimes the weather is not really good, sometimes the weather is not good.

Am ek Wei le mat telpon bimbit. Nong eek m lun lem kampung.si sul nok am le.

Ploglem ledio si laan eek ai yanah, um deh aro aro songnou um lun maon um bukan saja lem bangsa tam, bangsa lun enkan kai deh aro songnou maon maon songnou lun maon wei' nnyel yah

"If our work is good. We will do it we'll and solidly. That's what people say "" the man's work is very good. What he does is solid, not open. That' s what he means."

Pilan nok' pelabi adiew nok' aro'eek mai lem aweng lun sing amai lem aweng memang amai nal lun aro'nyen nok' pelabi nan amai wei laan'.

Loq tukang filem nok ek mawa. Tukang filem erat Aweng lun dii ngai. hnong wei deh nah, wei breu deh, wei laq deh, wei hmeu deh. Nah dung nyah

amai mei malut kai amai lak mei alak awit lem pei rah ngai dei

Ka'ai ek la' me not lem ayod ya'at pi yah no'ok pi aro' ek rasa la , am ta'ah lun arai nai wei' tel pu'u nan ta'ah masa arai nai er ya'at nan ta'ah masa arai wei' ya'at.

Eek Wei laan mai atat Ku’ lem plung.kai ku’ magang mrung nah laan eek. Nah laut laan eek dong ma’

Irau pelabi wei laan ek, irau siu anak ek, hnong parab ek mawar tuyang ek, parab ek mawar lun ereng ek mak adiu ngan mak nong man hngui

Lok naan warna nei nan nok tam-tam nan nok dik-dik nan nok sak-sak nok weik la’an e’ik ai tam-tam dik-dik neh nok we’ik la’an e’ik ai

Lem siew hnei nan sekolah alkitab nok p aa.. malan erat lem pu’un lun sing lem siew hnei nok kap lun nok weik

longdeu nok patau enal ek ialah longdeu unbei hnung unbei lok dong era dong hma' ek ngai

wayang nok on ek weik laan nal lem tv nah wayang lem lun nok marang marang weik yeh lem lun nok lagu lagu nah nok laan ek lem tv an ek nal

ek nai anak orang lem kampung ek weik la'an belajar arok kebun dan mei mayak lun nok lok lok ai

Acara ngan irau noknan lem kampung mah' ek noi ai ialah irau krismas atau irau natal hnong amai dung dung mai hngui keluarga amai mah' engkan.

Biasa kai arai nyien ngan luen loo’-loo’ mueng dei yeh eei ramai. Kai arai nyien hloung-hloung am yeh wan elong

eek pelabi wei' yaat enal kerja nok pi aro' eek abin yah pelabi wei' dan pelabi pelaben

serangga nok pelabi rah lem nan amei nah adin yeh bung aleng bung aleng neh taot amai nyeh abin yeh ntap maet sing nok on yeh ntap nah dei amei taot nyeh

Hnau ek kai ceh mat tehnologi nah, tehnologi nai berkaitan ngan aaa kompoter, atau telephone, nonoh dut atau TV lah. Kai wei' hleu arai mat yah, wei' nah yah. Kai arai am hleu mat yah, am yah wei' lah'.

Hneu eek lem ayo gonak bank lem talian nai lem zaman noknai wei' ou yeh, hnueng am arai tusah mai adiu mai ngurus ligit atau ngurus bank arai nah dung nyeh

Lem hneu e’ek teknologi enoi dan teknologi nok maon maon ai weik au teh teknologi nok enoi ai dei nan tah arei mayak

cara anak ma ma mral madik anak nok pawa ianah deh aa mei arok kerja pahat pahat mei nyen pahat pahat mei kerja pahat pahat aa mei tempun pahat pahat. arok nok pahat aa supaya deh parap aa belajar erat sik brul ngan sik brul aa nonoh dut lun lem aweng

Bul nok laan eek mlung, yah nan dik dik ngan sak sak ngan biru, nonoh bul nok wei' laan eek mlung

Eek dong lem skola' wei la'an eek padei' nok nan goro' madei na'mai anak skola ai, abin non padei' la'ang la'ang wei' on amai nnyel.

Nnyen nok wei' la'an anak aro' deh wei' la'an nnyen ball, deh wei laan nnyen ayang, deh wei laan nnyen kait, atau deh wei laan tanol tanol, nnyen adieu, nah nnyen nok wei' la'an anak ai.

Dagang nok on ek ndut lem Aweng amai ,ek masiu awit, ek masiu sayur, ek masiu loteq, ek masiu kuwe, nah dagang nok on ek ndut lem Aweng amai

Lem hnau eek teknoloji nok nnoi ai wei ayo' tah yeh nan tam emeu emeu rang tam lem nok nnoi nai.

Kai sik lem lun nok arok anok malak lem'rang ceh weik arai mrai padeik nok weik ndeh supaya deh weik lek hleu nok on deh malak jadi hleu

Sebelum ceh um blanja' nok an ceh mlei um wei' arai um metai nok parap on mlei ngan um menet

Lungdeu nok patau an ek nnal yah nah wei salah, ret, dungdeu kok load, parab tah maknah an masuk lem kuayo lungdeu tah deh nah

Iklim nan eek mlun song Miri wai, wei' yah, am tah yah plo' o'ou, am tah yah hneo o'ou, abei am nan salji dong wai

Lem aweng amai nai am lo' nan lun mai hngui-hngui mai nal nok nan lun wei' hngui lo' lo' ai.

panet panet bliin, mueng mueng arai lanak an manet siin ligit ai, ngan si' brul amai

ek weik la'an dong lem ma' am ek weik la'an dong luar ma' hnung nep dong luar ma' ai

Lem aweng amai aaa.. papah dut ayo' blei ngan.. mlei lem aweng yah nah pahat kok ayo aa.. masiu dan mlei ngan ligit

amai adik alam weik la'an arai mei sekola weik hgui hgui ngan hgui lun lun lok lok dei ek weik la'an lem sekola